You can use the key, you turn it right to open. If you want ehn- ehn something, <hesitation> if you want ehn lock it, you turn it left- aay lock.